أها ثقافة المملكة المتحدة دي خليط شديد لأنها بلد ليها تاريخ طويل وعندها تأثير عالمي كبير يعني، بصورة عامة الناس هناك بيقدروا الخصوصية شديد والاحترام المتبادل واي زول عندو حدود واضحة ومابسمح لاي زول يتخطاها وهو برضو بحترم حدود الناس. تاني شي بحبو النظام شديد ودايرين أي حاجة تكون بالنظام طوابير في كل حتة ، الشاي بالنسبة ليهم حاجة أساسية في اليوم. في الرياضة بحبوا الكورة والكركيت والتنس برضو عندو شعبية كبيرة والناس بتحب تتابع الكور والدوريات المحلية والعالمية، برضو عندهم تقاليد ملكية قوية وماشة لغاية هسي والنظام الملكي عندو احترام كبير علي الرغم من انو في آراء مختلفة حولو. جوهم معروف بالمطر ومتقلب شديد يعني كل ساعة ممكن الجو يتغير ودايماً تلقاهم بتكلموا عن الجو عشان يفتحوا اي موضوع.